Ngape penteng e kitek ngenalke wang dulu sebelom menikah atau besoma karne ape menurutku e kitek besoma di doson tu dak baseng baseng e karne itukan e kawan idop pasangan idop jadi dak sebasange betine pulek misal kite nak besoma besoma karne itu kan hal yang nah men pacak tu kitek besoma tu sekali bae seomor idop nah ngape menurutku e sebelom besoma tu kitek haros pacak cewekan dulu e karne cewekan tu kan disitula kitek pacak tau pasangan kitek kak cak mane karakter cewek kite kak cak mane ye kak wonge cak mane kan ape pemarah ape dak nak nah diistu kitek pacak ninggok ye kak cocok layak dak misalkan jadi e soma kitek gek karne ape aku e sebagai lanang selalu dak dem diingatke umakku e nontot betine tu harus jelas bebet bobot keluargo e cak mane karne ape itu ngaruh ke karakter sipat e carek e mandang sudut pandang cak itu kan nah jadi menurutku e ketike wong nak besoma tu minimal la cewekan dulu kan berape bulan karne disitulah pacak saleng tau karakter satu sama lain pacak dak kire kire cocok dak cak tu kan, Nah disi selame cewekan kite pacak pulek kan e ini latar belakang cewek kite kak cak mane ye kak moon maap kan dari keluargo yang baek baek dak cak itu kan nah disitulah menurutku e penting e kito jinggok dulu pasangan kitek atau cewek kitek tu karne cak mane pun e itukan gek bakal jadi calon soma tobo kan jadi dak baseng baseng wang ape lagi misalkan e bibit bobot keluargoe kan e wang e baek baek dak kalok wonge yang dak keruan gale yo dem e dak ke jaoh beda kan cak itu dari keluargo e